Моҳҳои сол ба тартиб аз январ оғоз мешаванд: январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр ва декабр. Ҳар моҳ хусусиятҳои хоси худро дорад. Ин дувоздаҳ моҳ як соли пурраро ташкил медиҳанд.